Металлёб мавҷи махсуси магнитӣ ба замин мефиристад. Агар дар замин металл бошад, он мавҷро тағйир медиҳад. Дастгоҳ ин тағйирро ҳис мекунад ва садо медиҳад. Бо ин роҳ, мо мефаҳмем, ки зери замин металл ҳаст. Онро барои ёфтани тангаҳо, найзаҳо ё сим истифода мебаранд.